h s Orka brást ekki við ábendingum starfsmanns um gasmengun í neysluvatni við Reykjanesvirkjun árið tvö þúsund og þrettán þetta er meðal orsaka banaslyss sem varð þar í fyrra voru ekki ásættanlegar og húsnæði ósamþykkt ræðismaður Póllands á Íslandi segir sorglegt að sjá hve fá úrræði séu til að taka og slæmri meðferð á pólsku starfsfólki kvartanir berist í hverri viku starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir sautján þúsund og fimm hundruð tonna laxeldi í Patreksfirði og Tálknafirði voru í dag felld úr gildi rekstrarleyfi Matvælastofnunar fyrir sama eldi voru felld úr gildi í síðustu viku Bandaríkjastjórn birti í dag ákærur á hendur sjö útsendurum rússnesku leyniþjónustunnar hafa verið staðnir að fjölda tölvuárása á alþjóðastofnanir síðustu mánuði skipstjóri togarans Frosta sem kviknaði í norðvestur af landinu segir að litlu hafi mátt muna að skipverjar lokuðust inni í vélarrúminu tæknideild lögreglu og fulltrúar tryggingafélags rannsökuðu skipið í morgun ekki er enn ljóst hvað gerðist

alvarlegar athugasemdir við aðbúnað við Reykjanesvirkjun þegar starfsmaður fiskverkunar lést þar í mengunarslysi í fyrra forstjóri h s Orku viðurkennir að mistök hafi verið gerð brennisteinsvetni gaus úr einni af borholum

Reykjanesvirkjunar aðfaranótt föstudagsins þriðja febrúar í fyrra og barst í

svefnskála þar sem tveir starfsmenn

var á athafnasvæði virkjunarinnar en h s Orka dreifði neysluvatni þangað tveir menn bjuggu í skálanum annar þeirra Pólverji á fimmtugsaldri lést í slysinu hinn maðurinn var fluttur á sjúkrahús en var útskrifaður

rannsakaði slysið og hefur nú skilað niðurstöðum í skýrslunni segir meðal annars að slysið hafi uppgötvast þegar mennirnir mættu ekki til vinnu um morguninn

strax vaknaði grunur um að slysið tengdist því að sírennsli var í klósetti í skálanum í ljós kom að mengunina mátti rekja til einnar borholu h s Orku á svæðinu ekki var verið að nota hana til rafmagnsframleiðslu þegar slysið varð og til að halda henni kaldri var vatni úr

svæðisins látið renna í holuna þetta var gert með því að tengja hana beint inn á neysluvatnskerfið og því var bein leið fyrir gas úr borholunni inn í kerfið

þá segir í skýrslunni að svipað atvik hafi komið upp árið tvö þúsund og þrettán þegar starfsmaður h s Orku tilkynnti að gas hefði komist frá sömu borholu inn á sama

en hafi ekki brugðist við með fyrirbyggjandi

aðgerðum niðurstaða Vinnueftirlitsins er sú að slyssins sé sú að tenging var á milli

sem leiddi til þess að brennisteinsvetni barst með vatnslögnum inn í skálann sú tenging hafi ekki átt að vera til staðar og hafi ekki verið ásættanleg með tilliti til öryggis né í samræmi við reglur um

h s Orku hafi ekki verið fullnægjandi

hafi ekki virkað sem skyldi og að ekki hafi verið búið að uppfæra áhættumat í samræmi við atvikið sem átti sér stað árið tvö þúsund og þrettán það urðu mistök sem leiddu til þessa hörmulega atburðar reyndar röð atvika sem sum hver snúa að okkur önnur ekki

við höfum tekið þessu mjög alvarlega og gert allt sem í okkar valdi stendur til

að svona nokkuð eða eitthvað í líkingu geti nokkurn tímann gerst aftur er ekki ljóst að mjög alvarleg mistök voru gerð þegar neysluvatnslögn var tengd inn á borholuna það kom í ljós við það að þetta gerist að það hefði þurft að gera það öðruvísi og því var breytt strax en nú uppgötvaði starfsmaður ykkar nákvæmlega

eins tilvik árið tvö þúsund og þrettán og hvatti til þess að úrbætur yrðu gerðar hvers vegna var það ekki gert það voru mannleg mistök sem urðu til þess að við því var ekki brugðist í tæka tíð en hver er þín ábyrgð sem forstjóra hún er mikil og ég geri mér fulla grein fyrir því og þær upplýsingar fengust frá sviðsstjóra umhverfissviðs Reykjanesbæjar í dag að skálinn sem verkamennirnir gistu í hafi ekki verið samþykktur sem íbúðarhúsnæði Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri á Suðurnesjum sagði í samtali við fréttastofu

í dag að sá þáttur málsins verði skoðaður ræðismaður Póllands hér á landi gagnrýnir algjört úrræðaleysi þegar pólskt vinnuafl leitar til hans vegna slæmrar meðferðar eða ógreiddra launa tvö til þrjú slík mál koma á borð hans í hverri viku umfjöllun Kveiks um vinnumansal og slæma stöðu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði hefur vakið mikla athygli í þættinum var rætt við fólk sem hafði verið fengið til landsins á fölskum forsendum verið hlunnfarið og bjó við slæmar aðstæður ræðismaður Póllands á Íslandi segist þekkja þessi mál vel þau tengist oftast fólki sem vinni einungis á landinu í nokkrar vikur eða mánuði hann segir að slíkum málum fari fjölgandi hann fái til sín í hverri viku um tvo til þrjá langoftast

karlmenn sem tilkynni mál og kvarti undan vinnuveitanda

segir sárvanta einhvers konar ráðgjöf eða aðstoð frá stéttarfélögum eða stjórnvöldum erfitt sé að fá málin í hendurnar og vita ekki hvert eigi að beina fólki hann gagnrýnir

Vinnumálastofnun bregðist við þegar mál af þessum toga komi upp tvær vikur séu síðan hann óskaði eftir fundi

hafa verið staðnir að tölvuárásum á alþjóðastofnanir síðustu mánuði þar á meðal

í Haag Bandaríkjastjórn birti í dag ákærur á hendur sjö útsendurum rússnesku leyniþjónustunnar varnarmálaráðherrar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hittust í Brussel í dag Hollendingar ollu miklu fjaðrafoki þegar þeir greindu frá því að komið hefði verið í veg fyrir tilraunir leyniþjónustu rússneska hersins til að brjótast inn í tölvukerfi Rússarnir hafi reynt að komast í gögn stofnunarinnar af bílastæði fyrir utan bygginguna efnavopnastofnunin hefur undanfarna mánuði meðal annars haft til rannsóknar

í Salisbury á Englandi Bretar segja Rússa ábyrga og þessar njósnir grafi enn frekar undan tilraunum þeirra til að lýsa yfir sakleysi birti í dag ákærur á hendur sjö rússneskum njósnurum til viðbótar þær eru afrakstur samstarfs Bandaríkjanna Bretlands og Hollands úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefur ógilt starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir sautján þúsund

hundruð tonna laxeldi Arnarlax og Arctic í Patreksfirði og Tálknafirði bæði rekstrar og starfsleyfi fyrir laxeldinu hafa nú verið felld úr gildi fyrirtækin Arnarlax

fengu í lok síðasta árs leyfi fyrir sautján þúsund og fimm hundruð tonna laxeldi í Patreksfirði og Tálknafirði sem er um helmingur eldis sem hefur verið leyft á Vestfjörðum náttúruverndarsamtök veiðiréttarhafar og nokkrir landeigendur kærðu leyfisveitinguna

til úrskurðarnefndarinnar í janúar á þessu ári í síðustu viku tæpum tíu mánuðum síðar úrskurðaði nefndin að fella skyldi rekstrarleyfi Matvælastofnunar úr gildi á þeim forsendum að í umhverfismati hafi ekki verið teknir til umfjöllunar aðrir möguleikar en eldi á frjóum laxi í sjókvíum sú leið sem fyrirtækin vildu fara eins og til dæmis með eldi á landi í lokuðum sjókvíum eða í minna

magni valkostir sem leyfishafar telja óraunhæfa í dag felldi úrskurðarnefndin úr gildi starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir sama eldi líkt og í tilfelli rekstrarleyfa Matvælastofnunar

um umhverfisáhrif og áliti Skipulagsstofnunar hafi ekki verið lögmætur grundvöllur fyrir starfsleyfi þar sem umhverfismat náði einungis til eins valkosts í tilkynningu frá Umhverfisstofnun segir að ekki liggi fyrir hvernig brugðist verði við úrskurðunum farið verði yfir mögulegar lausnir með umhverfis og auðlindaráðuneyti þá felist í úrskurðunum krafa til stofnunarinnar sem skýra verði nánar í lögum fyrirtækin hafa óskað eftir því að ógildingunni verði frestað og bíða nú niðurstöðu

á Vestfjörðum gæti einnig haft áhrif á leyfi og umsóknir á Austfjörðum þar var heldur ekki fjallað um möguleika á landeldi í umhverfismati

á Austfjörðum eru nú að meta stöðuna úrskurða er einnig að vænta um leyfi þeirra og mögulega þurfa þau að breyta umsóknum um frekari leyfi við óttumst náttúrulega að það verði enn frekari töf á þeim

sem liggja inni og hafa legið inni síðan tvö þúsund og tólf um laxeldi í Fjarðabyggð sérstaka áhyggjur því það er búið að sækja um í Mjóafirði sem er staður sem stendur mjög höllum fæti og það myndi gjörbreytast og tugir starfa skapast ef af yrði hér á Djúpavogi er gríðarlegir hagsmunir af fiskeldi en það er einmitt hér í bænum tvö laxar fiskeldi og fiskeldi Austfjarða slátra laxinum og ætla jafnvel að byggja upp

í framtíðinni eins og komið hefur fram setti úrskurðarnefndin út á að ekki hefði verið horft til annarra kosta á Austfjörðum segjast hafa fjallað um ófrjóan fisk og stefnir fiskeldi Austfjarða

að setja út geldlax í vor fyrirtækið tók hins vegar ekki fyrir möguleikann á umfangsmiklu landeldi enda sé sá kostur dýrari og Austfirðir því ekki endilega ákjósanlegur staður af ýmsum ástæðum enda langt frá mörkuðum uppbyggingin sem hefur átt sér stað hér austur á fjörðum og á Vestfjörðum hún er fyrst og fremst tilkomin vegna þeirrar sérstöðu sem þessir staðir hafa varðandi aðgengi að sjó fari eldið upp á land þá er bara komin upp allt allt önnur staða og þá óttast ég að þetta sama eldi verði fært þangað sem meira flatlendi er í boði og nær flutningsleiðum svo sem flugvellinum í Keflavík litlu mátti muna að vélstjórarnir lokuðust inni í vélarrúminu segir skipstjóri togarans Frosta sem kviknaði í norðvestur af landinu í fyrradag skipið kom að bryggju í morgun og fór tæknideild lögreglunnar og fulltrúar tryggingafélags um borð ekki er enn ljóst hvað gerðist skipverjar voru staddir úti á hala þegar þeir urðu varir við eldinn tveir vélstjórar voru í vélarrúminu þeir áttu fótum sínum fjör

að launa og að þeir lokuðust inni annar vélstjórinn hlaut annars stigs bruna á höndum og handleggjum eldur um borð í skipi er alvarlegt mál ég held að það sé það versta sem maður lendir í

ef hefði komið sjór í bátinn þá gátum við ekkert losað okkur við hann þannig að við höfðum ekkert það hjálpaði okkur að Sirrý kom

settum taug á milli hún andaði með okkur upp á móti kvikunni þannig að við sluppum við að fá inn á okkur sjó fimm slökkviliðsmenn

um borð í skipið og sögðu þeir skipverjum að þeir hefðu brugðist hárrétt við varðskipið týr tók Frosta í tog og kom skipið til hafnar í Hafnarfirði í morgun til að byrja með fékk enginn að fara frá borði fyrr en lögregla hafði talað við skipverja þá fékk fólk ekki að fara um borð fyrr en tæknideild lögreglunnar og fulltrúi tryggingafélagsins voru búin að rannsaka vettvang núna var okkur leyft að fara um borð en eftir sem

áður þá fáum við ekki leyfi til þess að fara í vélarrúmið eða skoða vettvang

hér á hurðinni tryggingafélag skipsins leyfði ekki myndatöku í vélarrúminu ekki er vitað hvað olli eldsupptökum en skipið hafði nýlega verið tekið í gegn meðal annars var skipt út hlutum í vélinni maður veit það ekki en maður ímyndar sér að það sé bara gallaður hlutur sem maður hefur fengið þú sagðir að þið heyrðuð sprengingu

nei sko ekki sprengingu en þeim fannst eins og niðri

það væri bara

sem kæmi á þá hefur þú einhverja hugmynd hvað þetta er mikið tjón

já það held ég svona þokkalega hvernig er svona á sálinni það gæti verið betra Þorsteinn vill koma á framfæri þakklæti til allra sem hjálpuðu þeim og stóðu

með þeim í þessu stjórnendur p c c á Bakka hyggjast endurskoða verklag og áhættumat í kjölfar vinnuslyss starfsmaður í verksmiðjunni varð fyrir skoti úr byssu á þriðjudag hún verður áfram notuð við framleiðsluna framleiðslan fer fram í ljósbogaofni og þarf reglulega að tappa af kísilmálmi til þess að opna

sem fyllt er með hörðum leir er notuð sérstök byssa af gerðinni á þriðjudag slasaðist starfsmaður í verksmiðjunni þegar kúla úr byssunni

í upphandlegg hans hann var fluttur með sjúkrabíl til Akureyrar og gekkst undir aðgerð en talið er að hann nái sér að fullu forstjóri p c c á Bakka segir þetta alþjóðlega viðurkennda aðferð við að tappa af ofninum en aðrar aðferðir hafi verið prófaðar hjá fyrirtækinu þessi aðferð að nota byssuna var í raun og veru ákvörðun vegna þess að

þetta er kannski sú aðferð sem á að verja starfsmenn best þeir eru í raun og veru í minni áhættu frá ofninum hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að geta notað

við náttúrulega erum með verklagsreglur og vinnureglur sem þarf að fara eftir þetta verkfæri fylgir mjög ströngum reglum sem við erum með og einungis tveir til þrír starfsmenn á vakt fái sérstaka þjálfun í að nota byssuna hann vill ekki gefa upp hvað hafi raunverulega valdið slysinu mannleg mistök eða hvort vinnureglur hafi verið ófullkomnar

og lögregla rannsaka atvikið og hafa farið fram á úrbætur jökull segir að áhættumat og verklag verði endurskoðað enda sé málið litið alvarlegum augum byssan verði notuð áfram en starfsmenn fái betri þjálfun við munum bæta varnir þeirra sem eru að vinna við verkfærið og munum styrkja aðeins reglurnar í kringum það og fylgja því eftir það getur haft áhrif á gæðin ef við notum ekki byssuna vegna þess að þá eru meiri líkur á að við framleiðum vöru sem nær ekki fullum gæðum þingmenn demókrata og repúblikana greinir á um niðurstöðu rannsóknar bandarísku alríkislögreglunnar á ásökunum um að brett

ofbeldi á námsárum sínum demókratar segja að rannsóknin sé meingölluð en repúblikanar að hún hreinsi Kavanaugh af öllum grun alríkislögreglunni var falið að rannsaka ásakanir tveggja kvenna um að brett

sem Trump Bandaríkjaforseti hefur tilnefnt sem dómara í Hæstarétti hafi beitt þær kynferðislegu ofbeldi á níunda áratugnum þingmenn Bandaríkjaþings fengu að

kynna sér skýrslu alríkislögreglunnar í dag í lokuðu rými þingmennirnir eru bundnir þagnareiði um innihald skýrslunnar en demókratar gagnrýna vinnubrögð

í rannsókninni hvíta húsið hafnar því að hafa sett alríkislögreglunni þröngar skorður

hafa bannað henni að yfirheyra tvö segir að alríkislögreglan hafi ekki fundið neitt sem bendi til þess hafi beitt stúlkur kynferðislegu ofbeldi á námsárum sínum búist er við að dómsmálanefnd greiði atkvæði um tilnefningu á morgun og öldungadeildin á laugardag Orkuveita Reykjavíkur hefur ákveðið að laga

sem eru á húsi Orkuveitunnar að Bæjarhálsi húsið hefur staðið autt í rúmt ár stjórnendur Orkuveitunnar greindu frá því fyrir ári að

Orkuveitunnar við Bæjarháls þá hafði verið reynt að gera við hluta

var óviðunandi síðasta árið hefur verið unnið að því að greina valmöguleika til að ráða niðurlögum

sérfræðingar telja hagkvæmast og öruggast að skipta um alla útveggi hússins en láta burðarvirki og gólf halda sér þegar ljóst varð hve miklar skemmdir voru á vesturhúsinu til Héraðsdóms Reykjavíkur um að kalla til matsmenn til að meta umfang og eðli þeirra orsakir og

ábyrgð Orkuveitan byggir ákvörðun um hugsanlegar bótakröfur á niðurstöðu matsins en ekki er vitað hvenær hún liggur fyrir fram kemur í tilkynningu frá Orkuveitunni að verkfræðihönnun hússins verði boðin út með hagkvæmni og yfirbragði að leiðarljósi reynt verði að nýta heila hluta

gengið er út frá því í þessum hugmyndum að flatarmál hússins haldist nokkurn veginn óbreytt

um framhaldið þegar tillaga um tilhögun liggur fyrir ásamt ítarlegri kostnaðaráætlun tæpar tvær milljónir gesta fylgjast nú með miklu sjónarspili á árlegri

keppt er í ýmsum flokkum og fjölmargar þjóðir senda lið til leiks flugeldar leika þar stórt hlutverk og lýsa upp næturhimininn á meðan flugmenn taka flugvélarnar til kostanna það eru ekki bara flugmenn sem leika listir sínar því ofurhugar dönsuðu á

í kvöldsólinni yfir eyðimörkinni í norðurhluta Kína í gærkvöldi þessir loftfimleikar eru líklega með þeim hættulegri en engin óhöpp hafa orðið á hátíðinni í ár sem lýkur á laugardag þá að veðri gul viðvörun í gildi suðaustanlands vegna vinds í nótt annars er almennt minnkandi norðanátt á landinu víða þrír til tíu metrar á

sekúndu á morgun og léttir til vestan til með austurströndinni verður strekkingsvindur fram eftir degi og víða skúrir eða él kólnar í veðri og má búast við frosti um allt land annað kvöld Birta Líf Kristinsdóttir

yfir

þá skulum við sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í

fer vel af stað í

í fótbolta þjálfari Íslands og bikarmeistara kvenna í fótbolta átti von á því síðasta haust að leiktíðin yrði erfið og spennan magnast á h m kvenna í blaki þetta og fleira í íþróttafréttum hér á eftir orsaka banaslyss sem varð við þar í fyrra að sögn Vinnueftirlitsins voru ekki ásættanlegar og húsnæði ósamþykkt ræðismaður Póllands á Íslandi segir sorglegt að sjá hve fá úrræði séu til að taka á

og slæmri meðferð á pólsku starfsfólki kvartanir berist í hverri viku starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir sautján þúsund og fimm hundruð tonna laxeldi í

Patreksfirði og Tálknafirði voru í dag felld úr gildi rekstrarleyfi Matvælastofnunar fyrir sama eldi voru felld úr gildi í síðustu viku Bandaríkjastjórn birti í dag ákærur á hendur sjö útsendurum rússnesku leyniþjónustunnar rússar hafa verið staðnir að fjölda tölvuárása á alþjóðastofnanir síðustu mánuði skipstjóri togarans Frosta sem kviknaði í norðvestur af landinu segir að litlu hafi mátt muna að skipverjar

lokuðust inni í vélarrúminu tæknideild lögreglu og fulltrúar tryggingafélags rannsökuðu skipið í morgun ekki er enn ljóst hvað gerðist þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn en við þökkum ykkur samfylgdina það sem af er þessum degi verið þið sæl